Pues kap ëch arroz may i'ixë, jayoyë ëch tu'ukyë ni'ixë yë a'ax dun tyopyë, jue a'ax yë neje'e yak ijpë ñipyëk a'ax yë, jadunt's a'ax dun wyopyë yëyëch dun ajtyë i'ixë y ma a'ax dun kyay pues më yë xëjkë xo'oxën o pë kaj më yë xëjkë xo'odotyë ji'im jedun myaj mëj këtsëp o pë ka në ko'o naj dun muk nëwi'inxonanëpë, në ko'o yë tse'ey bi'i t'saps wi'inkapëp ji'im myaj mëj këtsëbyë we'en bi'i du oy kyunax je'e bi'i mka'ay.